हम्मर गाउँ घरमे तमान मेरके रोटी बनाके पकैना आउ खैना चलन हइ जस्ते कि एक ठो ते रोती हुइगेल जेहके हम्रे चौकी बिल्नामे बेलके पकैती जउन पातिर रहता आउर खैनामे फे मजा रहता । अइस्तहीं करके एक ठो चिल्ला रोटी फे कहती हम्रे जउन थोरी मोट रहता आउ नरम रहता जउन लर्कन तहिन आउ बुढाइल मनैन तहिन खैना चाहिम मजा रहता । अइस्तहिं करके एक ठो हम्मर भउँडी रोटी फे रहता हउन हम्रे नमा घरमे प्रबेश करती तउ पकैती या फेर हम्रे जस्ते कहुँ बनमे उनमे गेलहोइ तउ फे भउँडी पकाके खैती । अइस्तहिं करके एक ठो रहता हम्मर <hesitation> पराठा रोटी ओमने चाहिं थोरी हरियर सब्जी साग मिलाके पकाइल रहता जउन खैनामे स्वादिष्ट रहता । अइस्तहिं करके हम्मर तिन चार मेरके रोटी रहता ।